Ha ushqim ndë restorante rreth tre herë ndë javë. Vendstretë e mia të preferuara jandë një bar sushi ndë qytet, ku adhuroj sashimin, e një piceri që bën picën më të mirë të zondës. Të dy restorantet jandë shumë të njohura mes miqve të time.